Kalaro si kakag ta kun ararai si polpol ani susuai ke ta, ri saka manmanik voiang kipo togon a malangas lava. Si kag ta kun to alak, na kag ararai, sa keve manmanik kio togon a malangas lava. Ri manmanik aungos kio togon malangas, na igenen lava kata asinong iria kio togon kari keve malangas. Bil ko vil iria ta ki togon a malangas, numai a igenen. Taun numai a igenen kuo togon kam saka manmanik kupo aiveven ia metelu, ku <hesitation> kupa angkuai si ku akalit a manmanik ang. Na kakag ta araraik kauvek ko mang sikei a igenen voiang ko igenen malangas. Taun ku akalit aro na kauvek ke, kauvek ke ko angkuai si longong aro ua, na man ku mengen ia ta sa, ko angkuai si longong. Asukang a napa arai nia ta kauvek ko mang sikei i keve manmanik ke. Na pusi, vongo, keve manmanik ke o ri mani voiang ku angkuai si ku aiveven iria kapa. Keve manmamik ke ki pangkuai si ki togon a malangas roron, man numai a igenen kupa aiveven iria, na kuo togon a keve manmanik ke metelu, ku angkuai si ku aiveven iria, na ku akalit iria. Au kula arai ta kio vap malangas. Taun kuo mengen iria ta sa, kuo mengen iria ta abis a abis ke, la luk a bil ke, o ku pasal ane suge na ku wuak <hesitation> a abis ke, ki longong palau ua. Asukang a kag tun tenei vauk ke, napa arai nia asukang ke ta, ri manmanik aongos kio vap malangas. Using ri manmanik igenen lava kata asinong iria, parik ta igenen palau. Igenen lava kata asinong a keve manmanik ke, kata kun asinong ani malangas e vangang iria, na keve manmanik ke ki angkuai si, ki kun longong aro nim. Na ki kun asukang val tara ri vap tutuman. Nang palau kalaro.